Äj nämpa't ke kuy ntatä oye ntänhpä'yajä por tambien este jäyajpa y cuando janu'sy tyänhpäyajpa kuy ja itap mas aire puro, tätzpa nä y asi es que ntatä oye tänhyajä.